لأ طبعا، المفروض الأولوية تكون لحل المشاكل اللي على الأرض لأن إحنا عايشين في المكان ده فعلى الأقل يبقا نضيف ومفيهوش مشاكل بحيث نعيش مرتاحين ومطمنين وبعدين نبقا نشوف ونحاول نستكشف الفضاء وكدا لإن لو عالجنا على الأقل المشاكل الكبيرة على الأرض فهنوفر طاقة وجهد وفلوس كتيرة عشان نستكشف الفضاء.